الفن قيمة جمالية و تعبييرية، بتعبر عن مشاعر واحاسيس و افكار و تصورات، امال و طموحات و دي كلها قيم ما متوفرة عند الالات و الشي الممكن يطلع من اله، شي تقني حتي لو كان فيهو نسبة من الجمال و البرجع اصلا لمصمم الاله، ما للاله. <noise>